حاليا بحاول أن أنا أعمل شغل لنفسي أن أنا ابني مستقبلي لنفسي واعمل شغل خاص بيا متحمسه أن أنا نفسي أن أنا يكبر وان أنا أعرف اكتر أن أنا أوصله للناس والناس تعرفه ويبقو متحمسين ليه وشايفين أن هو حاجة مهمة وتقدر تساعدهم